والله هذي الشغلة بتكون على حسب <hesitation> مودي أنا ايش ابي؟ <hesitation> أحياناً أفضل ضل في البيت مع أهلي وربعي. و أحياناً أنه لا، نغير جو و نطلع نروح مطعم. <hesitation> نقضي اليوم في بشيء <hesitation> مصيف أو اي شيء، لكن <hesitation> ما بفضل شي بعينه على حسب المود.